Mete ma au tunga lomba dode nasuk ia so na au hi nasu aido kafok. Tale'e de au hi nasu aido kafo ia? Te ba'un na, au ita nai lomba dode nasuk kal so na jarang beska ala pake aido ia. De au soba doden fo, mete ma menang so na bisa aido a nini neulauk ndia.